قبل ما اشتري سيارة او درجة نارية بتأكد انه المحرك واشوف ايش فيه صوت غريب او تسريبات، والاطارات انها تكون سليمة وما فيها تآكل، والفرامل يجب ان نتأكد انها شغالة زين، والهيكل اشوف اذا فيه صدى او خدوش كمان عندي الداخلية افحص المقاعد والازرق.